Kalaifwa katifwaha fualesho ni ni mkoko ndiko kaka, lecheleshwa kindokichaa kwa kole mwana ang'anya, ailimaishwa kwang'anya layilaile aile kila kindo na vikwavo aendelee na na maisha lingi lakini nduvaa likweli mafuukole kinduka ikyo, mwana wa manye nchilika kwa ng'anyaa nii kyake yaani ni kile kila wezekana kabisa hano, kala vandu vanu valechea mi niko vanduvoshe, vanduvoshe yaani wagifule ino kuleani lakini ndovani kwalima ni ni kwendagwa kwa mlunge kijo maana hufai ndekwamluai kijoo, akanilwiya kenyingi akaona ba ndenyi ava veluni ndenyi takokyarukia uwahi au ile gizo kwa ng'anya niwanyambu ambujire kibao kinanchi wakati ni kilo kilake keho kala, kala vanduvandu nchichi ndo kichaa yaani mwashikiliana kuki mazingira lakini ni wale kindokyo wailema.